କ୍ଯୋଂ ପାସୁମରୁଂ କୋ ଆପନା ଅପ୍ପ୍ରିଯ ମନେ କରନତୀ କାହିକୀ। <hesitation> କେଦେ କୋ ଲୋଗୋଂ କୋ କୋକ୍ରୋଜ ଲେଟ। ସେଂଟିପେଟ୍ସ ପ୍ରତେ ଅପ୍ପ୍ରିଯତା ଥାଈ କରଣ। <hesitation> ଏମାନେ ଅନେକ ସମାଯରେ ଅସ୍ତିରା ଅନୁଭୁତେ। <hesitation> ଉତ୍ପନା କରନତୀ ଓ ଅନୁଭୁତେ ଗୋରୀ ବୁଲନତୀ ସେତି ପାଈ। ମନା ଅପ୍ରିଯା ମନେ <hesitation> କରନତୀ।